A dapau kokoleu ela keniakala okoleu ani nana mageala, suruna na suru mage suru makiri. <hesitation> kakaruk ba, kokoleu ah kokoleu ah kee apuku taupe atokaia lobo taupe iruina lago roau mudiuai bainau aru lago pa okuama kasi, ka, kokoleu la dapaua kokoleu magununa baina pala terea kokopauna pa waino magunu eh kokoleu umado. Maikala ada kokoleu ito tanela pe ataena. Tunela tape kada kokoleu ito tanela pe roma a abesama koko pe tanisima pelamu asasai itu kasi ela ataisala to tanegu magu kadaia, nalo dapana ini patalo laa ta olodia. Ine asu taupe tupa atoria, mapa kada tunela pe ateno, dapana kokoleu misa, misa atoka paparataim kiau na dapa atokaia kokoleu kiau ela misa misa kain kiau paparataim whole chicken <hesitation> kikinalai ela whole chicken umado whole kokoleu pa aniani kasi kiau ta anasau ma tape gesi, ida tioni umado muka nanata whole kokoleu pa aniani kusi ela mapa masuruma. <hesitation> Kokoleula whole kai ani. Kokoleu kasi na mageala taila ma mageala kusi ualuai palo iruina neseri pa alona taila <hesitation> umano kokoleu parola pa eraina. Isi pa aloina inikain danisi beaui pa aloina kokoleu ela na mageala ela wasagu la patalo laa ta allodia amini natola. <hesitation> Ma danis ai taupe lao ma po parola pa kaisi misa misa kain, io pa aloina palo-palo ah bilas pa laoina lago kokoleu na elai liasagu, kokoleu ala, kokoleu baina podoi. Papara nalo dipaua kakata na mageala. Kokoleu la ani numageala. Kokoleu la nalo anu losola apuku kokoleu dipa pekoia. Kokoleu paparataim auso pe tere o kokoleu in amatau na mageala kasi patalon amutata anisala ine asa pa tere aatoria tape sobi ma atu na, kokoleula taupe kada alon pato kokoleu na uagu mageala kasi ela pato taupe kada atuna pe tataudia, are kokoleu taupe kada ela niadia dipa tataua, tape sisibaka ela niadia dipa tataua, tape sisibaka ela, ma aniani atuna pe teteredia ela, kaisi kokoleu mu ate kokleu pe fourteen pe lo fifteen papara kokoleu, ah kee kakau eh kokoleu kiauma ma kaisia ataisadiato si kokoleu aninala mageala paparataim kokoleu pelana pelama pea assaka paparataim dapa osomodia kee na tare kokoleu, ta, waisala kokoreu ota taila ma onu. Are taupe kada ani mageala, popoala mageala. Kokoleu ida siamela ah nalo aniani gesiai, kokoleu pa iusimua, mane pe tereau alogani kokoleu in amata lago taupe atuna, taupe alo atoatoria ma ane pe tereo paparataim fundraising kokoleu pa atokaia mukada. Aigirr pa aloina kokoleu ai, ela kokoleu, dapa kokoleu na mageala oma nipatalola mageala soma, dapaua taila asa, pa alobokoina, kokoleu tagu usagula inipatalola masai tuku kai aloina, baina atorola lago pa peresenimua, baina ida kokoleu palama terea paua eh kokoreu alon mugunu-u umado, so elaiasa umado.